बैंक को देखा जाए तो यह लेन-देन की शाखा होती है। यहां हम निश्चित समय तक पैसा जमा कर सकते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, काम में या व्यापार में पैसा लगा सकते हैं, और जीवन बीमा करवा सकते हैं।